ایسکریم ډېر خوندونه لري، هر څوک ځان ته یو خوښوي. وانیلا ایسکریم ډېر ساده او مشهور دی. چاکلیټ خوند لرونکې ایسکریم هم ډېر خلک خوښوي. سټروبېري، یعنې د توت زمینی خوند لرونکې ایسکریم هم خوندور دی منګو، بادام، او پستی خوندونه هم ډېر عام دي.